Oire vokipakou, uva oavurutu oa aio ruipapa-raveira, ari auevi raga kasiraopaovi tii rovu tapi avere vokipakou, visikete ruvi-iare uvare eva ragai tovovere vavoisivio vokiarovi. Eva tapi ruipaparaveira vo vokipakou. Ravoita vokiarovi ari o aiovivuraga puravere vavoisiore ovokivuragaiare. Evavi oa aio ruipaparaveira vo vokipakou uvare vova vokipakou, ari auevira toupaiveira varaua, viapau oisio torevira toupaivere varau, ari evavi oa ragai tokipaoro avapere vavoisiore vokiaro vi.